Laba lɛn an ban kə ɟar lan owan ndogo reen ta ɟɛn tum mɔrnɛ ɟaa ɛr nɛ su ta tatɛn. Tum rib ɟa ɟaŋ nɛ a too tum ɟə ɟa kar ɟan tum ɔɟi kɔr. Mɔɟi kɔrnɛ suya nɛn tum mun farin tum kalas kəŋ tu kaara maji ɲaa ɔlon nu ŋalɛ tu tar le Aʃe. Kalas tu m yugən tu mɔlɛ ŋal ta taw n kə hḭ ɔlɛ ʃɛmɛ tum tar lɛ ŋan. I erɛ na kalas tum sɔlɛ kɔr tum tar lɛ irɛ tum sɔlɛ ɲaa tum mɔɟə hɔr na mɛkəm re se ɲaa. Iɲa rɛ bom bi tare tiŋ nabe ḭ ɛr nɛn ṵṵ.